A moni isa moni felo ke apie apala keoma kai moni isa ega pinauga felo, gome kapapuo moni ega pinauga felo laoma aga isa felo laoma aga gome isa age pinaugai akaikia pauma moni fagagai. Moni ega value akaikia ke moni ega value safa e'ele. Gome moni ega usa felo laoma aga papaiau oi moni emuai eka aisama alomu agegama ke emuai moni lai sama alomu agemagu kai alomu faemafu, moni aga isa ekae. Moni ega pinauga felo laoma aga moni ega pinauga papiau emuai moni eka aga emai epinoi fopalagaina, fopalagaina isa gauga ega school fee aloge ke moni kua apie apala laoma kai moni isa felo. Gome monieoma ia agofa'ai ague. Moni aloafia alolao stoai alo afa'afa moni ega use ia ague. Moni eoma oi aloue mafe aloafa ke emu famili aguagugai moni ekae alopapinaugania gaumu ega bumbum amu laitsi kapaina lopolaga aga moni aloafia aloafa, gapuo moni felo. Ke isa apala keoma kai moni aga isa ekae ia agofa'ai moniai ia ague moni ekae ia ague puo moni ega pinauga aga oi <hesitation> fopapinauga felo age use felogai fopapinauga foagu moni age pinauga mafe aloafa Gapuo isa ega laomai felo ke emai lai aunimai agu safa ega laomai felo lau aunimai alaoamai aunimai apea alao apinauga kapaina akapai isa safa lau inau epalagaina epinauga kapaina ekapa puo gapuo laisa anina lani puo lai aunimai amia lai aunimai ague. Ke usa ega laomai aga felopauma lai aunimai ke lau famili alogai isa ega laomai sharing papiega ke isa help papiega papiau epalagaini'i puo isa anina lani tsiapu eikua amu maoai ekapai eifea pinauga ekapa. Lau una lalao koa isa eagu imega epaguau lamai tsi ekapa lainu foama egakuga lania kapa maoai ekapai puo lau isa anina lani lakafania aunimai ague. Ke isa ega laomai felo aga isa inae papiau isa safa kelou agemo isa eague maga mo elao emai ke mink feloi epipeni megamega niniani eifani'i kapa maoai ekapai epipalagai lai aunimai ague ke isa safa ga laomai aga felo pauma puo isa epalagainiau. Aumai ague famili aima lai aunai ague lai emai opopo maoai aga isa famili aima lamai megamega elao emai kapaina ekapa isa megamega papiega ke youth'ai elao emai mini felo papiega puo lai aunimai agu felo alogaina ague ke isa age Afa aloafa moni aloafia youth afai aloge agalao emu mafe akekafina moni aloafia gamo youth afai aloge pagua alogai youth keague moni aloafia moni aloafia a keague afai aloge alolao emu ago gaina akea'feaina emu mafe gone akegapuafeaina emu laitsi ma famuni gone gkme loma aga akegauafeaina. Ina moni gaina aloafia o'oae afai aloge moni aloafia alouegekae ifiao o'oae aloafia emu uma aloi akegapuka o puapua aloma mafe agomai aloma moni aloafia aloue patsikele afa aloge agelao gae mafe six seven gae ten kilo <hesitation> ageuka agemai pagua agekapugu, moni aloafia aga gaina alokapa. Moni ina agofa'ai agu moni eifa ia ague moni apapinauga aga fapinauga felo. Ke moni kua apie apala keoma aga oi moni loafia emuai eka aga oi do use kua apala keoma aga o'oae moni keafia ifiao kepeni'i pagua alo kepalifua egaina puo isa keifa moni apala keoma. Kai moni aga isa moni felo ia aga use felo ia agofa'ai country a pagauai ague puo moni agapinauga felo kapaina aopolaga o ia agakapa ia gaua e'i school fee kapa maoai moniai agapinauga. Gapuo ia kapaina akapa kai moni aga aguagu alogai moni fapapinauga felo kapaina ia agakapa ia aguagu felo agemia aga ia moni moni agafia kapaina aga kapa maoai agakapa felo Gapuo ia moni ai aisa ia fa use felogai fa use felao fefua. Moni afia ia a ikipu fapalagaini'i e'i afiafu alogai fapalagaini'i papiau emai epinoi ia fapalagaina ia eaisai moni eka puo fapalagaina ia isa ega aguagu kaina puo isa moni fapenia kapaina ekapa isa gauga afafeoge eoma ma kapaina akapuga fapenia ega meau emai puo isa fapalagaina moni fapenia isa ega pinauga fekapa. Gakoa ia moni alopenia iq moni maga agemai agekoko ia continues ia agalao moni fagagai.